Uli wandu we fundisha wana tabia nsha, we fundisha maadili mesha kuhusu maendelo fo nndu tuliinda kweva atra, nso tabia ngikundi kwa vandu.